أكثر شهر محبب لي هو ديسمبر، أكيد يعني الجو البارد يريحني وليالي ديسمبر الباردة وفيها مناسبات وأعياد وبحب الجو الشتوي والأجواء والأمطار والاحتفال، الاحتفالات اللي فيه حلوة بكل، بحب الغيوم شكل الغيوم اللي فيه.